Fire extinguisher khe kaisa hor bwtharma jontro ba machine. O machine bisingo hor bwtharjaknai kwbangma manwui dajak tongo. Aborok wngkha twui fena carbon dioxide kwran tei kisi chemical. O manwui rok no chwngjak hor o phaan khe sar khai hor no bwtharnani chubachu khlai o. O machine ni jaat wngkha Water extinguisher foam extinguisher carbon dioxide extinguisher tei chemical extinguisher. Hor bwtharna bagwui machine ni pin o soton di tei machine ni bukhuk no hor ni digi twlang di. Handle no sebui machine bising ni manwui no kari di tei abono joto digi saar di hor thwuiyasa.